पहिली तोर दाण दिवपी कोपडे आसु या मागीर एकोतरा। केले पोइशें कोनाक दिवपाक जायी। आनी कायेच आश्रमां दितलो तेह निर्णय कोर्पाचें।